Mandeha mande hongotra sa mihazakazaka zakainao tiako, aleoko alôha mandia hongotra ka. Mandia hongotra monko rô ka mandia milamigny, hitan'ny masoko sara zaigny raha andianako akegny an de voatandrinanahy fa zaho monko rehefa mandià de miraparapy zaigny de aleoko zany zaho mandià milamina sara de sy maratra hongotranahy avekeo.